مثال علي رقم هاتف <hesitation> اربعه, خمسه, سته, سبعه, واحد, اثنين, ثلاثه, صفر, خمسه, صفر. الرقم الثاني سته, خمسه, اربعه, ثلاثه, تسعه, ثمانيه, سبعه, صفر, سبعه, صفر.